सम्पज की बनावट मा लाखो छोटे छोटे छिद्र पोर होवे। ये छिद्र सम्पज को द्रबो को सिखाने मा सक्षम बनावे जब सम्पज द्रब मा डूबता ह तो द्रब इन छिद्रो मा प्रवेश कर जावे। सम्पज मा छिद्रो की छोटी छोटी दीवारो मा जमे द्रब खींचे कुप्लरिया क्रिया के कारण जब द्रब का कुप्लरिया क्रिया करें, कारण जब द्रब का सम्प्रांक पज की दीवार से होवे तो द्रब को इन छिद्रो के बीच लियो जावे। यह प्रक्रिया पानी के भीतर की तरह तनाव के द्वारा उत्पन्न होवे जमे द्रब ऊपर दिशा मा भी चढ़ सकता ह । सम्पज की पोरस सरस संरचना के कारण द्रब सम्पज के अंदर फल जावे। जब द्रब को सम्पज के भीतर खींचा जावे तो यह उसकी संरचना के भीतर फलने लगता है।